Like you buy ley chicken, you bring it, you clean it, you put it in the pot, you parboil it good, before putting it in the soup.